Da a me tsir yɛɛ yie yɛ da bi a nna murutwa mu wͻ kaar kwan mu. Ansaana mubotwa mu wͻ kaar kwan no, mohwɛɛ me nsa nyimfa na benkum, muhun dɛ kaar biara remmba. Na afei, misii kwan do dɛ morokͻ no, muhun dɛ kaar kɛse bi eyi ne tsir a ͻreba mo do. Na nna ͻyɛ ayamuhyehye ara yie. Papa bi na osuoo m'atar n'ekyir na opiaa me baa no do. Nnyɛ dɛm a nka kaar no bɛbͻ me, na afei, ͻa - ͻaayɛ me basaa.